Eeya embo ndimbapewa roma romazeuparisiro rari embo rokutja otjina atjihe tjimotjiti tjita nombango handje ozombura ozombura ndevanga okurihonga okukaungura mozo radio okutja etjetira kutja vakwetu ovina mbimerihongo mbi hapo mavi mavikendjiyetera ongee mbwiro okutja ehakaene kuno mukaendu omunene eye wari epanga ramama otja mwatje wandje ovina mbimotjiti aruhe tjita nombango, okutja embo tjimbahara okutata otjiriya kwami kutja otjina atjihe tjimeso kutjita mbiso kutjita nombango nu mbiso kuyandja koo ovina vyandje avihe kovina mbimevanga okutjita kutja mukaa ndina mbikatone muvyo okutja opumbakara okurihonga enangasi ovandu ngunda mavekuraere kutja ovina mbimorihongo mbio viporoporo mavikekupae kavina kukupa ouwa kavino kukupa oo oo kutja muhuka ndina ukarire otjina ovandu mbo kaverihongo mbo vetoorwa uriri aveii kozo kona akahaama kombako oautu okuhungira nangwari handje ovandu mavemunu kutja mamunu kutja ove kona kukarira itjo tjina kono kukaungura otjina kombanda itjo tjina kombanda ehi ovina mbi mo morihongere hapo okutja eyandja kombango esuvere nganda evisuvere okutja ovina avihe tjimetjiti otjimbiungura nombango yandje tjimbaandja kotjina okutjita mbiyandja nomutima wandje auhe auhe eyandja nombango yokutja itji nai meungura tji nai. Ndinondi nai kwazu matukarisa ovakurundu meyandja kombango kutja otjitjitwa tji tjiungure tjitone okutja ovina avihe okumbiyandja kombango embo ndo kwami rarira tjina tjimotja nambano arira ovikuria vyandje vyopeyapa yuva ovina vyandje avihe mbimeso kungura mbiso kungura nombango avihe mena rokutja vindjipe outoni wa muhuka kutja nandarire nambano mehee mevanga okungura ngatutje tjina mevanga okutunga onganda ukara nona ndjiyo kutja hapo nganda ndji metungu muhona mekara nomasa mekara notjimariva tjokurandaa andae imbio vitoropora andae imbio vihende mara indi tjiwakara nombango tjiwakara tjiwandja komasa yoe aehe kutja mavanga poo kapena kuvangwa okura nokutja nambano nai mei mbikatunge oondi ombango yendjipe kokutja mekaungura okutja embo ndo kwami ondarira tjina eumburiro kwami otjina atjihe mbisokukara nombango yatjo mbeya mbekuhaama mba mbakaa nombango yandje kutja ndinondi mekaungura ovina mbi kutja muhona mavanga poo kena kuvanga poo yee jehova omuni ongwaundura kutja kaende ukaungure mbi ombango yandje indjipa kokutja mbiye kungura mbi mbimeso kuyekungura moruveze nwi mena rombango yandje mena rombango yomasa ngendjipe yendjipe omasa kokutja mbiungure mbimenene okutjita mbakaungura mbakutuka mbeya mba meyaruka koviungura mekaungura okutja ombango tjiwandja otjina ombango kutjo uriri otja aahaa itji meungura mena rokutja komutima woye okutjiri mena kutja waandja ombango kutjo uriri.